په اغیزمنه توګه دیوي خونې جارو کولو طریقه پدی ډول ده لومړي دخوني څخه ټول شیان وباسی فقط فرش پریږدی او همدارنګه پردي پورته کړي اوبیا چارو راواخلي او ځان مطمین کړي چی په جارو کی ګرد او خاوري نسته تر هغه وروسته منظم د خوني پر فرش باندي چارو تير کړي. او خونه به په منظمه توګه پاکه سي